انا نرة مشيت عشرة كيلومتر في الساعة، يعني نتصور النهار <hesitation> فيه مثلا عشر سوايع تبدا الدنيا ضاوية فيهم، تنجم تمشي مية كيلومتر في النهار، حاجة ما ممكنة بالنسبة للإنسان، <hesitation> مشي سريع ينجم يوصل يمشي مية كيلومتر كيبدا في صحة جيدة ينجم يخلطو لها.